M'aquaca mas de bebel l'augua del tubu, que l'abotellá, pos el gustu es mas natural i no tié'l sabol del práticu dela botella, pos assina sonin la huerça delos envasis qu'ain enos venduarius. Possimenti gastu una jarra col citru, pos l'augua derechamenti del grifu tié un gustu a barreru que no me cumpri, quantimás pal branu qu'ain menus augua embalsá. El citru dela jarra hazi qu'el gustu seya muchu mas d'acatu i que l'augua seya muchu menus insalubri, enque enas mas delas abitanças l'augua del tubu ya vieni aprepará i amejorá, paque no aiga poblemas de salú ni nenguna malotía o andanciu, que le puei passal alos abitantis delas puebracionis quandu bebin augua que no es tratá.